Many zga ni nirza lovh, ni na ra-ra bzye, blóh, loro, palom, ra este tu ni rni raba ra, gúg’e, bchi-gýx.